Naka la jargoñ di defaree néegam. Jargoñ dafa am ay wëñ yu ko yàlla bindaale. Wëñ yooyu moom lay ràbbee néeg bi, te cu koy ràbb, moom day taxaw fii sànni wëñ gi mu dem ci kanamam, mu jaar ci wëñ gi ba yegg foofu noonu, sànnihaat wëñ gi mu jaar ci kanamam maanaam moom li muy ràbbee moo koy jiitu waaye moom jiituwut ko di ko xëcc, da koy puus mu dem jiitu ko, mu de ko ràbb. <hesitation> Te bu ko deferee ba pare day ham mbaal mbaal lay nekk, lépp li nga xam ne romb na fa rekk mbaal yooy noonu da koy capter pour moom mu mën see xewlu. Moom noon lay ràbbee ay néegam.